Oweni erebo simeba mie bekumo erebo bo doki nimi na ibiye emi tereme iyere simeba. Erebo oju simebara me̱ tonopu ke dikite erebo monite erebo simeari. Ani ku̱ma ni̱ni̱ yana-apuma ini erebo o̱ju̱ na asime bara dikiteke erebo sima-a. Ari ojumebio ake̱ iyi̱ paka bowere, ba ibiayina mie indiki ye, animiyanamo mie ereboma amiemieye nimiweremo, a kun ya abu piri a piki kun yana tomi piri a tomi mangimarimo a̱ ada na a̱ ingi na mangimai a̱ tobira ke̱ biri te pakabwa a̱tamuno diki balafadumo mie kon mo, a̱ birite paka bo kuma a̱ dabo na ingibo na yanawere tubo bira ke birite pakabuai, a bugbebara ke birite pakabwe̱ minaiyima go̱ye̱-go̱ye̱ tombo erebo diki teremere erebo simeba, wana dapuma saki indiki wenii te̱ e̱re̱bo̱ma. Abo̱ su̱ku̱me̱ kpo̱ko̱ro̱we̱re̱ na kpoko-a na so̱ i̱nke̱ di̱ki̱ te̱ si̱ra-si̱ra we̱ erebo na olosiba mie le̱kire. Erebo amabo sira-sira a te ari oloisiwere bebe-e assimegba-a iyasimete ke̱ warisu me a piki bo bufukasot ke ipiriba gbereso koridiya bo erebo ane legisime bufuka dokiteke tombo piri erebo. I okonsime erebo sime bebe-e iwari fa̱te̱ ekpedien so̱ iyana-a. Ipaka-paka ibalafaị iwari fate, imonoi ibalafai iwari fate. I weni erebo sime bari bebe-e mina dumo ma te amie dugowere bo dumoma ane erebo amabo idoki wariye. Aye̱ inemadin, a kun yana, inde abiria bira, a̱ ekwen-oru yana mo, a tomi kun bara mie nimimo a̱ piki tie mie dinwere tombo mie te̱ ke mie̱ te fi̱ na ibi-ayi atie na tie na mi̱e di̱n. Mina-ayima ane i dikiwariye i̱ okosime erebo sịme wari sunwere bebe-e abu sara-sara na arina buru bari awome ba-a, buru bari iba-a. Oyibo ama-abo jasaki saki si̱ ipiriba, koruna ofori ibira ye̱ bari̱ ofori we̱ni̱ gbin kuro din were bo erebo be̱-e ane buro ona bate̱. Weni yemi̱e din were bo̱ e̱re̱bo bebe-e ibara yana-a be̱be̱-e̱ arima so̱ asua bue te̱ ke̱ bra swai, i̱ ibi dumo yanawere iyamina-apu ake̱ suwa simoi, be̱re̱ na akwa na dumo amie yana-a die̱n pakama na ibi-agan a̱ dien pakamai, arima kalabari erebo wake̱ erebo sinye̱. Iyorobo a̱ owiya ị ekwen kuma a̱ ibii pakrite ehn iyeri̱ mie dugoi sakị a mie dugoi̱ okosime erebo-a, ane tombo sime warisu na ibi erebo i okosime erebo erim be̱be̱ asime saki so famama ane ingibo ani kuma me̱i yaya ereme-me erite i miye onbiye, i miye onbiye tomikiri i eriye goye-goye ina belari kuma inigbiki doki diya ye goye-goye ina belari i mie ekwendin we̱re̱ bi̱i̱ belema ke̱ tu̱ro̱ko̱ tari̱ i ke̱ wari bio ye mie na ibisaki i ke bii belemari erebo-ama-abo legite bi̱i̱ belema-wenii te oyibo ye fi na ibisaki animiya oko sime erebo ane i sime̱ wari suye be̱be̱-e̱ ane i̱wari̱ fate̱.